Zogat komunikarjën tue kënduar, ato këndojën e komunikarjën, flasjën i thonë njeri çë ka bunj jatri çë ka bunj, tunden flëtërojën, per cui kam bes se të komunikarjën ata këndojën, ma si ishteri, midhe i shteri sa të komunikarënj këndon, jo?